لو كنت هقدر ارجع بالزمن كنت هرجع لأيام الفراعنة علشان اشوف الحاجات التاريخية العظيمة اللي موجودة دلوقتي والعمارة هشوفهم وهما بينحتو الحاجات بينحتو الصخر وازاي بنو الاهرامات واعرف اجاوب على كتير من التساؤلات يعني زي سر التحنيط وسر الاهرامات واسرار كتير في الحضارة الفرعونية محتاج اتعرف عليها